मितई एक मैना मा चार से छः बार किराना खरीदणै जाण पुडदू। अर. हर बार मेरू पांच सौ से हजार रूपया। खर्च ह्वे जांदू ।किलेकि ये मा मेरू जतका भी जरूरत सामान च वे ही लींदू हर मैना। अकेला रैंदो जब इतका खर्चा ह्वे ही जांदू मेरो।